Për fe le verdüre ënt ël furn ëntà prima dë tüt cöìe, pöi t'ie pulide da bin, t'ie lave, t'ie taie s'a të pias, t'ie taie a tuchèt cit opüra cume per ezempi i pruvun t'ie büte tüti a tuchèt pi gros e lunch e pöi t'ie büte s'la carta forno, sü üna leccarda, ti vische ël furn për ün'urëtta a duzent gradi e a sun faite